O karazana tornevisy, hum da sy gn'arakaraky gn'abeny avao kaiky izy io misy e farane kidy farane pitiky da miakatrakatry kidikidy miakatrakatry, da farane be amin'izay, de ame ame ame canapé io, ame télé io, e visy haniny amin'io, arakaraky gna'abeny io zany e, arakaraky gn'abeny e visy avao gne tornevisy.